अपने परिवारके स्वास्थ्यके ताहिं स्वस्थताके ताहिं सवसे पहिले खानाको छनोट करतपेती अँ सकभर <hesitation> घरको अथवा <hesitation> विश्वासिलो कम्पनिसे उत्पादित <hesitation> सामानको प्रयोग करनपणो और मर मसला विश्वासिलो कम्पनिको होनपणो । <hesitation> गुणस्तरयुक्त होन पणो । <hesitation> बो उईसे मसला <hesitation> प्रयोग करनपणो । <hesitation> हुईसकहयत <hesitation> घरयको चिझ घरमे उत्पादन होन बाले अपनिय बारीमे अर्गानिक <hesitation> मरमसलाको प्रयोग करके अपनो खानाको स्वाद फिर हुइृ सकत हय और स्वथ्यताके ताहिं फिर बो बढिया हुईसकतहय ।